Mayɛ o hɛ ubiɛn <hesitation> hanu nɛ a wubo a'a cu'an cu'an bon un mi bira cu'an cu'an a nɛ zan oro hɛ yamu a we era ba nicoza ɲufu'e don razu'ar zɛrɛ zɛrɛ a sunu nɛ a wa'a a se poni a ma we fera ho ɲu a fera han dɛbwe-vara a fu'era han bua'o-vara a fera bebian yan don ho cunu mi ma tete